Ricordu due coze di ciat: üna che a dizu che cuand a s'büta a miaulé,a fe dë cazin dë nöit si cüverc, a van fe l'amur, ma ën realtà cuaidün a di no, a porta sfurtün-a, a i capita cuaicoza e l'autra pi grosa ënvece al e cula dël chë së ën ciat neir a traversa la strà a völ di chë la giurnà andrà pa propi a bun fin